De hormas de vel el mundu sí, de pressonalidá no, el miajón dela pressona va endrentu d'ella. Assín comu la su horma de vivil el mundu.